Gne fahalalako e pomme de terre tia raha mangasengaseky zany izy io apetrapetraky ame ame <hesitation> ndre ame <hesitation> ame tokontany ame tany gneo izy tonda apetraky amigneo fa sy raa <hesitation> tsy raha tia mafana izy io sy raha atao agnaty gnaro agnaty sachet izy apetraky ame tany gneo zany izay e tena mahamety an'azy la ohatry sy managny frigidaire la managny koa anao izy da sara be apetrakinao agny avao.